أنا حريصة <hesitation> واجد عليه إني يكون عندي جزء <hesitation> من فريج مميز <hesitation> وأكون جزء من فريج مميزعنده مهارات في مجال العمل، والجدرة على التعامل مع التحديات بشكل ممتاز، ونبغي نظيف جيمة حجيجية للشركة، وأتأكد إن العمل الجماعي يكون دائما في أعلى المستويات من التعاون.